Grecia sí que tien mucha Estoria i mu rica. Un ponel, pos pallí tuvun nacencia los Juegus Olímpicus, muchus siegrus enantis de Cristu, ena ciá, veleí, d'Olimpia. Eran un eventu pos quasi que sagrau i competían aletas de toa Grecia. Hazían carreras, tiravan discu i javalina i, la más anombrá, el pentatlón, porque el rei delos Juegus era'l que ganava el Pentatlón. Los juegus Olimpicus eran símbolu d'ajuntamientu i passión pol deporti i pola coltura griega.